إحم إحم. أأ- شباب جو- شو- شوفوا- شوفوا السبورة. أني قاعدة أعلمكم عن الذرّة. مم ويش، ما تبون تنتبهون يعني؟ جوفوا إذا إنتو- إنتوا جيتون للمدرسة حق ويش تسوون؟ حق تتعلمون. إللي ما يبغى يتعلم، قولوا حق أمكم وأبوكم ويخلوكم في- يخلوكم في البيت. يعني لا تجون، ليش تضيعون وقتنا؟ أمم زين يالله يالله خل نبدي نتعلم عن الذرّة، شرايكم؟